<hesitation> Ny anjara asan'ny fikirizana zany amin'ny fandresena sakana de maromaro mihitsy satria <hesitation> rehefa anao zany mikiry mahita vahaolona foana ianao, mahita solution foana ianao, ivoahanao amin'igny sakana iny, moa olona mikiry koa tsy <hesitation> tsy very zany na oviana na oviana.